қайырлы күн қымбатты тыңдаушылар
баршаңызға сәлем қарлығаш экоподкастының кезекті эпизодына қош келдіңіздер
бүгінгі біздің қонағымыз ы пакизат нұрсұлтанқызы рисайклбірге жобасының негізін қалаушылардың бірі
міне бүгінгі біз подкаст ол экобелсендімен болады өте пайдалы әрі қызықты болады деген сенімдемін
қош келдіңіз пакизат сәлем барлықтарыңа
ы бүгін біз ыыы экология туралы сөз қозғаймыз
осы экосауатты болу экология туралы жалпы осындай ыыы сұрыптау қайдан келдіңіз қалай келді не түрткі болды
мхм негізі өзімнің ыыы опытым туралы айта берейін иә мхм
ы сіздерге ең бірінші айтатыным менің қазақ тілім қатты перфект деп айтады ғой қатты ондай емес бірақ қатты тырысамын ыыы дұрыс және ы жақсы сөйлеуге
ыыы назым айтып кеткендей есімім пакизат
көбісіне айтамын мені паки деп айта беріңдер өйткені менің есімім өте ұзын содан кейін көбісі есіне сақтамайды
ы біздің үлкен жобамыз рисайклбірге негізі ммм ы жұмыс жасап жатқанына бір жыл бір жыл болып қалады
бірақ ең бірінші жасаған ісіміз ол біздің ммм экосенбілік деп айтамыз мхм
біздің командамызда бір жақсы жүрегі мол адам ол бану ақкүміс коспанова мхм осы алматы қаласында ең бірінші болып экосенбілікке шыққан
а өзі ыыы өзінің ыыы бір үйде тұратын көршісі және екі баласы а жоқ бір баласы мен үш адам болып шыққан
өзінің алаңында осы ыыы жк ның есімін ұмытып кеттім ы новаи көшесі бойында шығып ыыы алаңда да жатқан қоқыстарды жинайды
оны жинап қоймай сұрыптап ыыы айтады ғой өңдеуге келетін өңдеуге келмейтін сондай екі фракцияға сұрыптап
бір фракциясын өңделетін барып ы экоуэлтинг контейнер бар тастап келеді
қалғандарын ы обычно анадай мусорка деп айтады ғой бірақ өйтіп айтуға болмайды біз қалдық деп айтамыз өйткені қалдық ол ыыы не сырье мхм орысша айтқандай
сол сөйтіп ең бірінші і экосенбілік солай өтті
және біздің чаттарда ммм достарымыз арқылы осы информация бізге жүрді
және біз ыыы соған келіп ыыы банумен таныстық әрқайсысымыз әрқалай таныстық мхм
сөйтіп бану осындай осындай осындай не болып жатыр келіңдер қатысыңдар о болды келеміз иә қатысамыз
мен негізі өзім былтыр ыыы бір жыл бұрын і иә тамыз айында мхм тамыз айында бірінші рет шықтым
өте қатты ұнады негізгі түбінде жатқан философиясы жақсы
тек қана біз көбісі қалай і мектептен бері қалай үйрендік сенбілікке шығарады ыыы мен мысалы ауылда өстім ол жерде талдарды
әктейсің сыпырасың жерде жатқан жапырақтарды бір жерге жинап оны өртейсің немесе бір жерге тастап кетесің сондай болды
ал бұл жердің форматы өте қатты ұнағаны ммм қалдықтарды жинап айналаны тазалайсың және ішкі анадай ойларыңды тазалайсың
негізі анадай медитация деп айтамыз өзімізше өз өзіңді тазалау және алаңды тазалау
ыыы және осы қалдықтарын ммм сұрыптау ы идеясы өте қатты кетті өйткені өзім эколог болғаныммен
мен диссертацияны электрондық қалдықтар туралы жазғанмын және осы тақырыппен ыыы тақырыпты көп зерттедім
және осылай ыыы қатты қалдықтар деп айтады орысша тбо твердо бытовые отходы қатты қалдықтарды осы жақты зерттегенде көп нәрсені білдім
мысалы пластиктің жеті түрі бар
оның жеті түрін қазақстанда мысалы үшеуі өңделмейді
ол үшінші пластик алтыншы жетінші пластик сондай сондай түпкі түпкі нәрселер шыға берді
сөйтіп және жұмысым осымен байланысты бірақ рисайклбірге келген кезде өстіп ыыы белсендіден төрт адам жиналдық ол
мен бану айтып кеткендей ы әлия сәлменова біздің қорымыздың директоры және зәуре алдабергенова
сөйтіп ойлап ойлап осындай жоба келді біздің оның есімін көп ойландық шын айтайық
бір айдан асқан шығар қалай дұрыс ы атаған ы м қалай анадай несі звучаниесі қалай болады екен деп
бірақ біз рисайкл деген жағы точно қалады деп айттық мхм
бірақ екінші жағы біз өзіміздің қазақстан елінен екенбіз ы қазақпыз деген сондай анадай патриоттық сезім пайда болғаннан біз
ы бірге деп қояйын дедік мхм ммм бірге
ы он же ол жерде тек қана қазақ тілінде ғана емес мағынасы ааа философиясы ы тек қана бірге біз ы көп нәрсе жасай аламыз иә
және қол жеткіземіз иә дұрыс айтасың сөйтіп рисайклбірге деп ат қойдық
бірақ біз ең бірінші ы латын тілін жазғанбыз өйткені біз ы ауысып қой
және і рисайклбірге деп жазған кезде көбісі бізде рисайклбердс бұл не
өйткені бастауы ағылшынша ғой сол кезде ой жоқ жоқ олай емес деп содан кейін біз кішкене өзгертейін дедік
кириллицаны қалдырып бірінші жағы рисайкл екінші жағы бірге қазақша кириллицамен жазыл
өстіп біздің жобамыз пайда болды
өстіп жобаның арқасында ы көп жұмыс жасап жасағаннан кейін і өзіміздің қорымыз пайда болды
өйткені бізде анадай ы юридическое лицо дейді ғой ондай ешнәрсе болмаған
біз тек қана өзіміз иә өзіміз әншейін кәдімгідей адамдар алматы қаласының тұрғындары жиналып өзінше бір
үлкен іс бастаймын деп өстіп қорға дейін қол жеткіздік мхм
ііі иә көбісі бізде жылы ммм жылы кездері өстіп экосенбілікке шығамыз және экология туралы лекция оқимыз
қалай экологиялық өмір сүру керек қалдықтарды қалай дұрыстау сұрыптау керек
көбісі бізде анадай мектептерде ммм балабақшаларда ы университеттерге барамыз
м содан кейін осындай бір компаниялар бар бізден сұрайды осыны біз қалай бокстарды қай жерден алуға болады
кімге тапсыруға болады ондай компания бізде бар ма
ол сұрыпталған затты не істейді осындай сұрақтар көп пайда болғандықтан біздің ойымызға тағы бір жоба келді
ыыы рисайклбіргеден басқа ол экосфера деген
біз қазір экосфера мобильдік ыыы қосымша қосымша иә дұрыс осындай да жасалып
ыыы және ыыы осы жобаға қазір көп ыыы күшіміз кетіп жатыр мхм

ал өзіңіз ы қоқыс сұрыптайсыз ба өзіңіз экобелсенді болғандықтан
иә әрине менің қалдықтарды м қоқыс емес қалдық деп айтамын ыыы
қалдықтарды сұрыптап жатқаныма екі жылдан асты
ы үйде мен өзім ыыы сіңлілеріммен бірге тұрамын төрт адамбыз
ыыы бізде екі бақыр мен бақыр деп айтамын кешіріңдер кейбіреулер басқаша айтады шелек дейді ы
қалдықтар жинайтын осындай шелек бақыр ммм біреуі ыыы сұрып ыыы не істейтін ммм өңделетін мхм екінші өңделмейтін иә
өңделмейтін кәдімгідей ы контейнерге жібереміз ал өңделетінді ыыы бөлеміз
мысалы зета деген ы м дүкенде иә ол жерде анадай ыыы жұмсақ пластик дейді сондайды қабылдайды
қалғандарының бәрін мен контейнер бар ы жк жк мегатауэрс соның қасында тұрамын
сол жақта контейнер бар толған сайын сол жаққа апарып пакетпен тастап кетеміз соның бәрі қайтадан неге кетеді
оған дейін ы бір жыл бұрын мен і қазақстан уэстрисайкл деген компания бар пункт приема дейді ғой иә қабылдайтын жерлер
сол жерге апаратынмын автобуспен сумканы толтырып
маған неде автобуста отыратын апалар қарап отырады мынау қыз не түрі нормальный вроде не мусор жинап жүр мына қыз
қазір күлесіздер мен әжемнен сұрайды үлкен немересімін ғой қыз немере сөйтіп сұрайды екен ы үлкен немерең қайда жүр пакизат
біледі әйтеуір алматыда жүргенімді не істеп жүр
ой жүр алматыда мусор жинап
сөйтіп осындай приколдар болады
сол әрине иә сұрыптаймын және сіңлілерімді үйреттім
олар да қазір автоматтық түрінде жүреді ы тетропакты мысалы жуып кептіріп оның сыртынан пластигін алып пластикпен жібереді
тетропакты макулатурамен бірге сөйтіп четко бізде иә мхм
ал қалай экосәнді болуға болады мысалы қазір экосумкалар бар экосөмкелер бар анадай
неше түрлі шопперлар бар ғой мысалға оны қалай әдетке айналдыруға болады мысалы полиэтилен пакетті мхм

ыыы негізі ы экодүкендер қазір көбейіп жатыр мхм ол жақсы тренд деп ойлаймын
ыыы мысалы өзіңнен бастайтын болсаң ыыы экомешочки деп айтамыз ғой экодорба оның ішінде әртүрлісі бар
мен саған ссылкаларды жібере аламын қай жерден алатынымды
негізі көбісін маған сыйлыққа берген
бірақ қолданып жүргеніме бұйыртса бір жылдай болып қалады
ең бірінші экодорбам оны маған миша деген досым берген пакетам нет деген михаил белеков тоже жақсы экоблогер
ыыы үш жүз теңгеге есімде үш жүз теңгеге соны сатып алып бірінші адам болып сол төртеуін сатып алғанмын соның төртеуінен екеуін біреуге бердім екеуі қалды
соның ішіне картоп болсын біз көп алмаймыз ғой өйткені пәтерде тұрамыз бізге килограмдап керегі жоқ аз аздан
банан болсын ммм не знаю басқа басқа фруктылар болсын соны алып алып ыыы пакеттің орнына мхм
бірақ сразу айтамын пакет болмаса ыыы осындай ы экодорба болмаса мен пакетке саламын м
мен оны бәріне айтамын өйткені алу керек қой
кей кезде болып қалады мысалы өтіп бара жатырсың саған звондап қалады айтады ы пакизат әпке ала салыңызшы деп
сол кезде барып дүкенге кіріп пакетке аламын
бірақ ол пакетті міндетті түрде тастамай мхм оны өңдеуге жіберуге болады
сол сөйтіп оны өзімді мақтап мен мына пакетті өңдеуге жібердім деп сөйтіп жіберемін
ол жағынан қатты қорықпаңыз өйткені көбісі сұрайды ооо ы экоөмір сүру ол қымбат деп айтады көбісі
көбісі айтады м не ақшаң жоқ па не не мына пакетті ала алмай жүрсің бе не
мысалы қазір магнумда бес теңге қылып қойды не мынау бес теңгені ала салсайшы пакет
сондай көп сөздерді естимін де мына кассаға барған кезде
негізі жайлап жайлап бастаған мысалы сұрыптаудан бастаймыз иә ол күшті жақсы
енді бір экодорба сатып алыңыз үлкен болсын кіші болсын
көріңіз қалай болады
мысалы ыыы михаилдың жасаған бір үлкен несі бар зерттеуі
олар қанша үш ай бойы осындай экодорбаларды қолданып соның орнына қанша ы пластик пакетті сатып алмағандарын есептеген
сонда үш айда мың алты жүз болды ма сондай бір нәрсе болған ол да показательный мхм
көресің о осындай жетістікке жеттім өзімді мақтап экология жағына аз да болсын бірақ өз үлесімді қостым мхм
сол драйв деп ойлаймын
ыыы және мысалы мен қатты кофеманмын
неде өзіміз кафетерийде отырмыз ыыы кейбір кезде болады күнде күнде жұмысқа барасың мынандай ыыы кофегоу дейді ғой мхм
бір пакет ой нет стаканчикқа салып аласың да ішіп кете бересің
содан кейін ойландым ой бұлар өңделмейді шынымен де өңделмейді қазақстанда шетелде иә өңделеді
оның орнына не істеуге болады
алиэкспресске кіріп мынандай көп қолданатын осындай кружкалар болады иә иә соны сатып алып сонымен жүремін енді
соның орнына мысалы оны қолданып жүргеніме жарты жылдай болды мхм соның орнына қаншама осындай ы анадай бір рет қолданатын неден ііі иә
ажырағаныма өте қатты қуаныштымын өйткені қазір де мысалы қарап отырмын иә шынымен де көбісі білмейді ғой
олар ойлайды сырты қағаз ой өңделеді ғой
біреуі жуып оны өңдеуге де тастайды бірақ ортасында анадай полиэтиленовый слой бар екенін ешкім білмейді мхм
сондықтан оны өндеу процесі анандай не иә сол сондай
ы содан кейін ы михаилда анадай м зубная щетка дейді ғой тіс тазалағыш оны бамбук иә бамбуктан жасалған соны таптым
оны да сатып алдым өте жақсы нәрсе
өзім сіңілілеріме сатып алып бердім оларға да ұнайды
сөйтіп жайлап жайлап кішкентай кішкентай заттардан бастасаң өз өзіңе келеді
ыыы мысалы тағы да лайфхак ммм
біз көп ойлағанбыз анадай біз жуамыз ғой үйде күнде ыыы ыдыс жуамыз ыыы шомылатын бөлмені иә мысалы не ол жерде не көп қолданатын коммет
ферри оның орнына не істеуге болады соны да естігем бір жерден оқыдым
ыыы горчичный порошок мхм кәдімгідей сода тамақта қолданатын соны араластырасың елу процент сода елу процент горчицамен ванна күшті жуылады
шын айтамын көріңдер

ал сізді қалай қабылдады солай экобелсенді болып жүргенде айналадағы адамдар туыстар дейік бірінші
ол целая история ғой
ы мен бірінші бастаған кезде ммм ыыы үйдегілер маған айтқан ы қалай айтты сен істейтін басқа затың жоқ па жұмысың жоқ па
не болды уақытың көп пе сенің
енді қызық қой қызық қой
бірінші кездері челендж ретінде қабылдадым
ы бұл менің челенджім менің тақырыбым ы менің зерттеуім деп айтып жүретінмін
өйткені электрондық қалдықтар туралы диссертация жаздым ғой өзіме де қызықты болды
қалай ұстай аламын ба болады ма болмайды ма деп сөйтіп сөйтіп басталып әдетке
содан кейін жайлап жайлап сіңлілерім маған қарап сіз не істеп жатырсыз бұл не үшін ол не береді сізге бұған ақша береді ме
көп ақша тауыватырсыз ба осындай сөздер көбейді
олар маған қарап мен жасаған ісімді олар да қайталай бастады иә
сөйтіп сөйтіп оларға да ыыы күнделікті нәрсе болып кетті
бірақ менің есімде мынадай бір прикол болған
ыыы і кіші қарындасым ханшайым деген мхм ол сол кезде әлі мектепте оқып жүрген эльдана форайзды көп біледі ғой мхм
ол да қалдықтарды сұрыптайды
мен ол кезде қалдықтарды сұрыптап жүргеніме бір жылдай боп қалған
ол кейде істейді кейде істемейді кейде тастай салады оны оны ұрыспайсың ғой енді оны ы ұрысып енді қажеті жоқ
сразу айтамын өйтіп ұрысып қинап сөйтіп адам өзі келуі керек
өзі келу керек иә шын айтамын өзі келсе онда болады
сөйтіп жүргенмін бір күні эльдана форайздың сторисын көрмейді ме
маған оны жібереді инстаграмнан пакизат әпке пакизат әпке қараңыз эльдана форайз сіз сияқты қалдықтарды бөледі
осындай сіз де осы пунктке жібересіз ғой
соншама эмоция болғаны мен отырдым тыңдадым
мен бұны жасап жүргеніме бір жыл болды
не үшін сен мен мен үшін сөйтіп қуанған жоқсың деп кішкене реніш болды енді әрине ы ойнап айттым
ол сөйткені ы осындай ы белгілі адамдар өздеріне анадай пример болған өте дұрыс иә
иә соған қарап менің кішкентай сіңлілім ойланып қалды
ыыы мысалы сіңліліме қарап одан кішкентай балалар ойланып қалады үлкендерге қарап кішкентай балалар ойланады оны жасайды сол өстіп
инстаграм анадай блогер солардан тарайды ғой бүкіл ақпарат та бүкіл зат та иә
иә қазір көбісі иә телефонда барлығы көбісі даже теледидар да көрмейтін шығар
мен мысалы теледидар көрмегеніме үш жылдай болып қалды примерно солай иә сөйтіп сөйтіп келдім
қалай ойлайсыз ы бір ммм бір он бес жылда он жылда ма экологияға деген көзқарас қандай болады деп ойлайсыз
елімізде шетелдегі жағдаймен қазіргі біздің еліміздегі әлі енді енді дамып келатыр ғой сұрыптау енді ғана түсініп жатыр бірақ

ііі мен ойлағам сол сол кезде ойлағаным бойынша мен і бес жыл бергенмін
бес жылдың ішінде жағдай өзгереді мхм осындай тренд басталады көп нәрселер жасалады жобалар көбейеді деп
бірақ ол тезірек болды үш жылдың ішінде өзім таңғалдым қуанып жүрмін шын айтсам оған
қазір шын айта керек тренд қатты қатты өсіп жатыр
ы тренд болсын болмасын жақсы нәрсе м
және иә ііі бізде айтамыз осындай лекция оқыған кезде экология бәрімізге бір мхм
біз бір бір елде тұрамыз бір жерде бір планетада бір ауамен демаламыз барлығымыз
ы көбісі ойлайды ой ыыы қалай пластик океанда көп пластик қой сол тренд болып кетті ғой
сол жақта мусорное пятно деп айтады сол судың ішінде жүреді
ол не бізде мұхит алыс қой қазақстаннан біз жерде тұрамыз
негізі көбісі сөйтіп ойлайды бірақ ыыы осы қалдықтардың бәрі қай жерден келеді жерден келеді мхм
ол мұхиттың ішінде өз өзінен пайда болған жоқ қой жерден шыққан нәрсе сумен сумен сол жаққа кетіп ол қалдықтардың бәрін біз жасаймыз
көбісі ойлайды о мен еуразияның ортасында тұрамын қайдағы мұхит не айтып отырсың маған деп
иә соны айтқанмен қазір тренд өсіп жатыр ол жақсы және бұдан мен көп проектілер көбейіватыр тенденция бойы қарап отырамыз
ыыы көп ыыы зерттеп жатқан адамдар бар мысалы біздің рисайклбірге парақшамызға күнде болсын аз да болса бес сұрақ келеді ммм
сіздер экобокстарды сатасыздар ма сіздер мынау пластикпен не істеуге болады
айтпақшы біздің инстаграмда чатымыз бар ол жерде екі жүзден астам адам бар ммм
белсенділер ең бірінші чат ол экосубботник деп экосенбіліктер
ең бірінші болған чат соны қалып сол жерде өте анадай көп сұрақтар қояды
ыыы мынадай маркировка ол қай жақтан
мынау пункт жабылып қалды не істейміз кімге айтуға болады
мынадай адам менен мұнша теңгеге осындай қалдықтарды алды деп
сондай сондай нәрселер көбейеді и сол сұрақтарға қарап біз де қарап отырмық иә тенденция өсіп жатыр
енді қарапайым елдерді алған кезде ал былай үлкен жағын алған кезде мысалы біздің елімізде экология министрі пайда болды мхм күшті жаңалық
және экология жағынан анадай үлкен жобалар жақсы инвестициялар келіп ыыы осындай ы сұрыптайтын зауыттар деп айтады ғой
комплекстер көбейіп жатыр қазір ы норма бойынша әр қалада болатын шығар деп үміттенеміз өйткені барлық қалаларда емес
және менің арманым осы идеяны ыыы ауыл елдеріне ы ауыл мекендеріне жеткізу
өйткені ол жерде тұрыватқан адамдар бәрі өртейді иә
өзім білемін өзім білемін оның бәрі өртеледі кішкентай кезімде мен де өртейтінмін
м жарайды қағаз ол пластикты өртейді ол пластикты өртегеннен зиянды нәрселер ауаға кетеді иә ауаға тарайды
оны көбісі біле бермейді сондықтан мен болашақ анадай арман емес мақсатым деп айтайын иә арман болып қалып қалуы да мүмкін ол
осының бәрін ы ауылдағы тұрғындарына жеткізу мхм
ол жерге де инфроструктураны жасау мысалы тфай тфай ы қалаларға да келіп жатыр иә алматыда барлық жерде емес бірақ бар бар иә
үлкен қалаларда нұр сұлтан қаласы болсын иә ол жерге сары түсті контейнерлер бар бәрі неге кететін өңдеуге кететін заттар
осындайдың бәрі ауылға жеткізсе і тіпті жақсы болар еді мектеп оқушылары керек сияқты мектепте басталады ғой бәрі

сондай мектептерге керек сияқты ақпарат тарату керек қазақ тілінде көбіне
иә қазақ тілінде контент жасау керек
мен де өз өзіме қарап отырамын өйткені сұраныстар келеді менің парақшама келеді бізге рисайклбіргеге келеді
және ыыы қазақша тілінде сөйлейтін адамдар аз екен әсіресе экологтар
таңғалып қалғансың ғой сондықтан өзіме де мақсат қойдым қазақ тілімді жөндеу қазақ тілінде анадай үлкен конференцияларда шығып дұрыс сөйлеп
дұрыс айтып деген сияқты соны өзіме мақсат қылдым енді
бұйыртса соған келе жатырмын мхм және контент иә жасау керек қазақ тілінде дұрыс айтасың
ал жақсы өте қызықты сұхбат болды ы баршаңызға пайдалы болды деп ойлаймыз
ыыы рисайклбірге парақшасына жазылып қояйық
бірге экосауатты болайық таза ұстайық
ыыы экологиялық сауатты болу алдымен өзіміз таза болу және айналаны таза ұстау
баршаңызға рахмет келесі эпизодта кездескенше